Ny Irlandais koa ny tena hoe <hesitation> <noise> sakafo na ny hany hoanin'olo amin'ny toerana ioda ngatsona hoe <noise> RAGOU IRLANDAIS io moa zay hay matsiro <hesitation> Mmisy ondry ny anatin'io ao na aomby asia-asia ovy, asio tongolo grosoignons, asia karoty.